नल, नल जीनिए आपन बड़ी बड़ी सीमेंट की टंकिया में लगा सका। <noise> छोटा छोटा प्लास्टिक का टंकारा में लगा सका, प्लास्टिक की बाल्टियां में भी लगा सका। नल <noise> आपन जा छावां जा लगा सका। अगर नल में से पानी टपके तो आपन अनिया बंद भी कर सका। क्योंकि अगर ऊ पानी ये बंद नि करा तो ऊ बे जागो तो टंकिया खाली हो जागो पानी। <noise> ऊ फालतू ही खर्च हो जागो। अगर बड़ी टंकी हे तो पानी ये रोकांगा, ओर यूनियें। नल ये खोल दे टेप वैप लगंगा, पन्नी बन्नी लगंगा । ओर यूनियें बंद कर दंगा। <noise>